Oimeko jeta ñana rooreta yaitɨ yau tembiupeva, oyɨmbae, ani oyɨgue, amogue mbaeti oyue ñana rooreta, erei oime jeta ömee vaera yandeve mɨräta, jaema ikavi yaeko yau, jukuraï yanderete ikavi vaera